Uru tï reta, guirakeee, ivategui oveve ogueyi oipii jevae igui, puku itïreta jaeramo jaereta matiguíe ou itïre jaema jokurai oupi aramoete jembiu.